زهرة الياسمين من أكثر الزهور اللي عجبتني ريحتها وعجبني شكلها وحسيتها من أرق الزهور صراحة، شفتها في المشتل الخاص بكلية الزراعة في الجامعة، طبعاً المشتل كان متنوع فيه أنواع كثيرة جداً من الزهور، الزهور طلعت عالم كبير جداً بس زهرة الياسمين هي اللي فعلاً خذت قلبي.